Amizao zany da malaza avao koa ity ino moa izy ty malaza amin'ny Tiktok ty, selasela indreo amin'io da mahazo vola, amigneo avao indreo magnano magnano vidéo akozany da, lefa maro mahita an'igny da maro e magnano j'aime amin'igny da selasela anao da mahazo vola, izay zany hitako, izay eky koa akoraha iriko amizao, mba malaky mahazo vola, nefa tsy raha magnano asa be, arakaraky gne vitanao zany gnazahoanao vola.